Nare ni run be diza vel nare, nú vez bxye ah rza ma gel tchi rietaw ma niz, rietaw ma zéh rietaw ma, gel ni rza ma va, tchi–tchi zega túch, ni gidy ni raw ni, la gama rcaz ma gitaw ma gidy ra gur ra, rye –rye tchu ma lany gurral tchi tula ni bew na, zega bew ‘ah rndatz bew nú guel ca, queity, mer za nia xilá ni ah, tchii ná becw ah tchi gied, tchi gied bew ginaz la gidy, la gidy cuxgion chiru la ra becw rdie per nú vez run bew gan, ra nii ni rgil bew gel gaw-gaw ma gel tchi chi rathe ra ni-ra ni lá ra many-many ra bezaby ra rni raba ra many pur gel rza rama va, gel ni rgil ma xi raw ma, cualquier ra cos ra zéh za ni maru raw ma ra-ra bzá ra, nii ni rietaw ma gel rnii raba va, ra-ra diz ra many gy ah gel pa ni rza ma te gel chí na gel ah tchi rietaw ma gel va, gel ni rza ma chi raw ma.